Sukutu wino msai usiku akapela ali mansa usiku musanya uu atalala mara chikufaka managuzi mida yakwe ya samoja samoja okatuka kwanza kuwinda tunyama au nga atapasite inyama amiza mumuzi amiza aanzye kuchagua vyonsi ngi mbuzi akulemanga amafupa kumachinjio kuku ukulya sukutu akupela akulola usiku <noise> kwa mfano mpombo nawekwene akalya usiku umazana ndi kwali kwafita umazana akulya nde vipi ndi vinotwalimanga malezi uzana akulya malezi akulya akulya <hesitation> sukutu, simbwa wene umulinzi asikosu la maana ali mulinzi wifu wa pamang'anda chonsi chino chiza pang'inda umuvywa simbwawauta uti simbwa wiyo kulichimwipanzi uwafuma kuyalola kwamba ichosi chino simbwa akuuta nga asukutu umalinji ulole asukutu.